Nako menurut ngoji nege <noise> o kia gauku gauku dema gauku nege dema i <noise> <hesitation> teka teka de aje ma make manege o kia labu siam, soalnya lako labu siam manege kan mia kampung oka meiya jadi nako wo ingin wo ojomo angkia wo tagi kota ika <noise> de aje wo wo wo tagi de aji wo tagi wo tugala, nako tugalaka wo ka ino i dadi wo ojomo nako mia kampung oka mane meiya, nako <noise> ang nako kia wo tagi wo tugala nege <noise> wo kia kia ika wo tagi wo ternate bolo <noise> wo tagi o tobelo. <noise> nako tuga wo tugalaka <noise> wo ka ino na kampung oka de aje wo sakai. Jadi nako kia, nako o kia ma gauku manege ma labu siam manege wo sak- wo sak- <hesitation> o kia ma ga- <hesitation> <hesitation> ma labu ma gauku manege <noise> selain de nanga waktu de aje wo tagi, ange <hesitation> <noise> contoh, nako manga hajatan <noise> manga hajatan so nako <noise> wa akana wo sakai de aje wo tagi wo tugala, kota ika ma labu siam manege, ya sugmanege dika.